Isenkuru nyoowe, nuwe ayambire muuno kuba na'kiinu kyendi habwokuba akanyiha ha'bazaire bange yatandiika kundollera, kuntwara omwisomero kandi alimuntu rikwenda kukora. Na'saaha ziino akuziire, baitu alimumyaka kyenda, na'akyabaaza kurungi, nahandiika orujungu rwe, orutooro kandi omukyaromwo, niiwe, niiwe mukuru we'kyalo.